ta kuu ti ntatyi ka ra ñaa taku sáa li ka nakatye ra ñaa tili ka ra kua ri uun ntuku ri tye´e li ntuku ri ñaa yanuu siakiri ixi xinina siakiri ñaa nami kunu tye´e yaxintali so riso mia kani na koá ra ñara ñali ka kuaa aa kisia ri kava ri kava ri kava ri sa´ri ñaku uu-n tye´e tyooli ri ñaku tyoli ra ña´ka kunu tavi sée liri aja ta ñaa-m uun taku tuku tiku ntii´yo ha nakatye nña ña ntíoo kara ña kuari nami kunun yaa tutavi ra ña´ra ñali ixili taka katyili taka saka ña ka ista tutavi ka´ra taku tutavi u´su nta tutavi ni kuutuku tyi uun tutavi síaaka ra kò´o ñatu ra tutavi yaata nami tiempu uun ni kuuna mii ii´a ñaa tutavi ha´ra uu-m tuka kuru tyi kana ñaku ixi istaliru ñaa kana ixxi ñakuatyili ka ra ña´ara katyili ka ra ika kunu ntio´lika ra kuari kuari kiiri ña uu-m katyili ka ra kueni sari kueni sari kueni sari yunuli kueni sari yunu li ñaa sa´ri sa´ri yunuli ra tani sinu yunu li ha´ra ña´ra vii so sa´ri nta yu´u yunuli ka ra ika kuunu sari ta kua kita vii sori ra ñaa ta ni kit mmñaku yu´u yunuli ha nakatye ni sa´ra nùù ña tisia ra ña tyi tisiso a ra kueni kueni ni ntu ntika kueni ntu ntika tava na kuu kita kukui ña uvi ri a uni ri a nta kumi ri ra kita sikui tuku rim aja ta taku uu-n xiña ka ra ñaa xiña ka ra koo tuva tuku rika sari tyoli ri ntanikuu tuku tyi xiña kara ityinta ityinta só nta ka´va ika kuunu kuari ra uum mañu kava ka nantukuri nami kunu yaa ya yu´yuli ri tatu´n yu´yuli kuu in in ya´vi liso ntika ka´va ka´ra ika kunu nantukuri ika ra tani ntaniri ñaku yu´yuli ka ra ikara ika kuari tyiko tukuri tye´e tyikotuku ri nahua kumi tye´e li tyiko ri ra ñaa ra vii so sa´ri vii so sari nii ñaa ini ka´valika ñaku tisi´n yu´yulika ra vii so sa´ri ra tani ntuuva viiso ikara ika kuu nuu kisia ñaa siakiri kisia siakiri ntivili ra ika kunu tavi sée ri aja ñaka tyu ta in ta in kitili uu-m kiti lim ti kuu sáa ha ni tiku ntii´yo lika tiku ña xiña ha tiku ra i´su in sa ntii saturi´a tyi ta´sa ta´sa ri ta ta ka ta kami ve´e liri nakatye nani aja taka taka mii ve´eliri tyi yaari uu-m kusa ña uum kuu nùù sáa li ta ku´n tiempu savi a tiempu ini ra ña´ra ta yaari kò´o yaatuku tyi siniñua in in nùù va´a luvityi kuntiatukuri ña tyu ña nantuku ri ya´vi ka´va ka nantuku ri ra ña´ra ntii´yo lika ra ika ra kò´o kiiso savi ve´e rika tyi uu-n nantuku ri intyi intyi kò´o ve´e liri ra ñatyu vii so ntaasi ri taka yun ñaa yunu ña ni sintisi ta yatali ntasa sa ka´i katu yunu li sari ka